Kunas ti lõpus sinnäq reisile läätiq, mis ti plaansõtiq? Ma tiiä küll, ti jo õkva, ku ti tutvas saitiq, plaansõtiq, et üts päiv ti läätiq ja tiitiq tuu suurõ reisi välämaalõ ärq. Kuna tuu tulõ?